المكان اللي زرته كان فعلًا فعلًا فوق توقعاتي هو دبي. إستمتعت فيها، لأنها مدينة تجمع بين الفخامة والتطور، وفي نفس الوقت في <hesitation> فيها- أماكن ترفيهية لكل الأعمار. وزرت برج خليفة، وشفت المناظر المبهرة من فوق. وبعد رحت الأسواق مثل دبي مول، اللي في كل شي تتخيله. الجو العام بالمدينة كان حيوي وراقي، هذا اللي خلاني استمتع بكل لحظة فيها.